باختار الإنجليزية, لأن لها تأثير كبير عالعالم, هي لغة التواصل في كثير من المجالات, مثل العلم والتكنولوجيا والثقافة, تعلم الإنجليزية بيخليني افتح أبواب كثيرة, حتى لو كانت في التعليم أو في العمل, بعد اقدر افهم الأفلام والموسيقى بشكل أفضل, واتواصل مع ناس من مختلف الدول؟, هالشي مهم في عصرنا الحالي.